أوكي، الكمبيوتر هو يتكون من الكمبيوتر نفسه اللي هو الشاشة حجت الكمبيوتر، و و وهذي الكيبورد اللي نكتب فيها، وطبعا الفأرة اللي نستخدمها، و و و و و وأماكن السي دي والهارد وير، يعني بصراحة هذا اللي <laughs> اللي أتذكره، هذي طبعا الأماكن اللي نحط فيها الكابلات.